מ'וויל איך זאל פרובירן צו טראכטן פון א וועלט, וואס ס'איז נישט דא קיין גרעוועטי. גארנישט ציט נישט אראפ. וויאזוי וואלט די וועלט געווען? וויאזוי וואלטן זיך די מענטשן צוגעוואוינט? וואס זענען, וואלטן געווען די גוטע זאכן? און די שלעכטע זאכן? קודם, אויב מ'געוו- מ'געבוירט אזוי, איז מען צוגעוואוינט. די מענטשן וואלטן געשוועבט, מ'וואלט ארומגעפלויגן און די הימלען. און, ס'וואלט געווען זייער שווער. ווייל גארנישט וואלט זיך נישט געהאלטן. צום ביישפיל א גלעזל וואסער, די וואסער וואלט ארויסגעפלויגן, און ארומגעפלויגן. ס'וואלט געווען גאר שווער. אבער, זאכן וואלטן זיך נישט צובראכן אויכט. און, למשל ס'וואקסט א בוים און א עפל פאלט אראפ, וואלט די עפל אבער ארומגעפלויגן. אבער למשל די האלסט עפעס א טייערע זאך, און ס'פאלט אראפ וואלט זיך עס נישט צובראכן. <hesitation> כ'קען נישט פרובירן צו טראכטן אזוי. און גרעוועטי איז זייער א גוטע זאך פארן וועלט.